अगर मु थाई जींस ओर पेंट में से एक चीज पहनी च तो मु जींस पहनूंगा एके पचे यो कारण च की जींस में आराम दयाल लगे च जींस स्टालिन भी होवे छ। अगर मै खी एमरजेंसी मै कई जानो हो तो मु जींस में उसी कपड़ों में जींस पहनके जा सकू। जींस बहुत मजबूत ओर टिकाऊ रेवे च व फटे नी। मतलब लंबा टाइम तक चले च कब का मतलब। जींस पहन सकी चू मु लंबा टाइम तक। जींस मु गर्मी सर्दी बरसात में भी पहन सकी चू। मु जींस ए घर के अंदर भी पहन सकी सु। हर तरीका से जींस पहन सकते हे। उ वजह से मु जींस पहनूंगा दोनों में से।